आर्थिक विकास में सरकार आर्थिक गतिविधी के बढ़ावा देवेशे, रोजगार बढ़ावेशे और <hesitation> मूल्य इस्ठीरता बनाई रखेशे, ताकि <hesitation> सरकार के कर नियम <hesitation> बनावेशे और बेवसाय सुरू करे और बढ़े में मदद मिलेशे। सरकार आर्थिक विकास में सडक, <hesitation> इमारत, अस्पताल आउई स्कूल भी बनवावेशे। सरकार लोगों के नया नया कौसल सिखावेशे। सरकार बजार, पहुँच, बैपार, निवेश, रख्षा, वित्ये सेवा पर भी खर्च करेचे।